Oro-ochichi nzulam ochichi nbuka nabara nwere m ochichi me na zu ozu nbohulam nmasi nye-yegarra bah wuri oh mali nye-nyegaba wuri nbo hulam nhiahalam beh otu osun neche owere nme se nyeba oda nmeje nyeba ochichi bu anoh wa-akpa-kpa nu oro and arm ena akpa nu oro ora mshis jina nye nwah ayi amah onayama arm onayama omakor ri wa bu nye nweh ihumaka ni edere ezi bu ochi ochichi tu izola ehh arm ineh gweru-a tusa ochi chi zo mara iji ibu ozamaru nye ji bu buna ineh nya ni osisi- nye ne- ehi hie nye nu abali isi nyeduru- arm otu owah or obu owah owuru or owah ator nhe-obula orspendi mayah npala nji ordi nu ederezi nwi ozeh eche nu owere nhe ojiri yahaya ose bazi lmoro lmeku maka la nge osa ohu nyewejia neme iheme bu oburu kunè ogbu ogbu igbuhuiro-a oburu kune be-ere ireh but noh okanma <hesitation> nrem-ere njigama ne-eshi wuri noh oro shi arusi ayi gweru shi owusi ayi gwere rihuoru.